Iliroŋ ací ngëfasoŋ ngëtëb ayëbol cí ngëfasoŋ ngëtëb. Dí iliroŋ, iliroŋ iyeek ací aliroŋ itíis cí. Iliroŋ iloŋ ací ngëkilo ngëntáajá ngëtëb á iloŋ cí ngënkilo ngëntáajá ngëwáanţ. Ţí iliroŋ intíis yun: iyunkilo cí unkot, iyi ngënkilo kañan cí, ngënkilo untáaja cí. Ibol iyeek ací itíis cí. Iliroŋ iyeeku yun ací unú wí mënká wí punţoŋ: bënim cí, bumpúuk cí, púum ací, kancëmp cí mëmpurësir pënjeej iliroŋ iyeekun ebol iyeek yun ţí këyíisëran. Á iliroŋ itíis yun ací pënţíj yël ţí untab dí ufúngoŋ kënjúŋaran yël ebol itíis yun pur kawíisëna bañaan dí untab. Ngënkanda kankanda ací, mëmpurir kayíisëna bañaan pëndee dí pënëp. Ací koo kímeekí ací kankoo cosan.